Secunnu mia, arrivari a l’unità globali è quasi impossibili pirchì tutti li varî populi 'un si mittissiru mai d’accordu pi jiri avanti tutti nzemmula, e ci va a essiri sempri unu ca voli chiossai di l’autru. Nuatri avemu ad accettari ca semu essiri umani ma a lu stissu mumentu semu sviluppati cu carattiri e usanzi diversi ni li varî parti di lu munnu e chissu ni fa essiri diversi unu cu l’autru. Pi chissu motivu nasceru li varî naziuni.